ديما نختار باش نعيش في قرية صغيرة أفظل من مدينة كبيرة؛ لأنه قرية صغيرة معروفة كونها هادية، كونها تنجم تعيش معاها، كونها ناسها معروفين، كونها <hesitation> تعرف ناسها تعرف البيئة، أفظل من الإكتظاظ متاع المدينة، وأكثر -من- <hesitation> من الفوظى، وأكثر من <hesitation> الحس، وأكثر من <hesitation> أي حاجة يمكن تقلق <noise> في نفسية الإنسان.